لما نبي نصور حد ضروري نحب الإضاءة تكون كويسة عشان تعطي وضوح وتوازن للصورة، ونفضل إن زاوية التصوير <hesitation> تكون مناسبة لملامح الشخص، يعني نختار زاوية كويسة، والخلفية ديما نحب نخليها بسيطة يعني عشان ما تشتت الإنتباه، والتركيز ديما نخلي تركيز الكاميرا على وجه- وجه الشخص، ونخلي الشخص مرتاح في الوجفة ونجول له يضحك.